I porpi deuvian e brasse, che son eutto, comme fïse de die longhe, pe piggiâ cöse, giâle, portâsele in bocca. Diversamente da-e die di òmmi, però, e seu brasse gh'an de ventose, e donca à paritæ de fòrsa riëscian à trategnî e cöse ciù forte.